اكبغ مشكلة هيا تواجه العالم هيا الحروبات سواءً الاقتصادية او المالية بشكل عام لان هاي الحروب عدمر شعب ما عدمر بس دولة الشعب اكثغو عيدمر حتى البلدان الحوالينو والبقية عتدمر من ناحية الاقتصاد مالتا الموارد فهاي يعني اكبغ مشكلة.